Hata man musi afu ia hataholi la taon fo ana musi heni afu la. Hatak ndia nai dalek hapu nene'ek fo lo ani esa te ana musi hen afu la lo deak londiak. Fo basa so na afu sila lai mamanan dale fo basa de tapa henin. Te afu-afu manai mamana makase'ek ia sasapun so na ta barisi fa.